पैमाने का उद्देश्य किसी वास्तु पदार्थ या दूरी को मापने को सटीक रूप से पढ़ना होता है। यह एक माप उदाहरण उपकरण है। जिसको उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में करो जाता है। ताकि किसी चीज का आकार वजन, मात्रा लंबाई आदि को सही तरीके से माप सकें। सटीक माप, पैमाने किसी वास्तु की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वजन या मात्रा को सके। रूप से मापन मदद करते हुए है। मापन पैमाने से मापी गई चीजों को मानक एक आया है बदला जा सकता है। जैसे मीटर किलोग्राम लीटर अधिकता के विभिन्न स्थानों पर समान माप का प्रयोग करो जा सके। तुलना और विश्लेषण का उपयोग विभिन्नवस्तुओं की तुलना करने के लिए करो जाता है।